Iin iná njituu vée njiña njito conrra chuun, njitu corra víi, njitu vée njito, iin vilu njan tuku ina kixa'a ndaí vilu.